बगीचे की देखभाल खातिन कुछ यू तरीका छन: पानी देना – पौधों के समय-समय पर पानी देओ, खासकर गर्मी में ताकि ऊ सुखी न जाऊं। खाद डालना – पौधों म समय पर खाद डाली चेदी ताकि ऊके पोषक तत्व मिलदी राय। कीटनाशक का इस्तेमाल – कीटों से बचाव खातिर कीटनाशक जरूर डाली चेदा और गमलों की साफ सफाई रखी चेदी।